Ty fomba fampihenako sira amy ty haniko zao: lafa ketrehiko raha iny, tsy ataoko be sira, ataoko kelikely avao, na mampiasa siratany.